Ɛɛ nʋ nanyla ayʋ ɔmʋlɩ nʋ ya dʋ ɛfɛ la kʋ mʋ amʋ ya kɛmeya awɛ fa kɛnama za emie kɛnama za ɛtsɛ la ta ɛdɩsʋ mɛ mʋ ɩkʋ ladzɔ dʋyɛ kɔmalɛ mɛ kɔsɩdɛ edɩgbo edʋla kɛma fɩasɩ ɩɣaɛ kɛma nʋyɩ namɔ keke alʋ edola kema keme ya kɛmadɛ iʋie wʋ mɛke mewi yɛ kɔmawlɩ kɔbʋɛ mɛ ɔbʋabɛ la mɩkʋ tala medola kɛma nʋ layɛ lanʋ ɛsɛ kʋ neyi <hesitation> mɛ nazɔ nʋ ɩɣɛ bʋakʋ alɛ awla la afɔnadawlɩ mʋ eɩɣa awɛfa afɔnadawlɩ bʋa tayedɩɛ keke alɛ bɩ la bʋa mʋ anʋa kaŋɔ ya awɛa mabʋɛ ewʋi bɩ kaŋɔya awɛla nazɔ nʋ owɩie kɛmʋya awɛ adawlɩ ba lanʋ ɛdɩɛ kʋ nɔ neyɩ.